Mi deuvio delongo e mæxime speòie, nôxe moscâ, peive, ganofanetti. Me saieiva cao deuviâ che no l'ò mai deuviou l'anixe stellou pe provâlo un pittin